Munumang de rapu kari de rapu se nal'aiñ ral'aiñ pus kara es de cepillo <noise> rapu kua laniat lariang jay pa kua laniat many many jay kiajay se pus kauk na'ey juy skanjep jay no jay tsunsejeiñ pus pu ni pep luju nariang con napu kani nal'aiñ nda y per de kani cepillo napu ka napu si baniat ba'aiñ y y rapu kara pus rapua kua lariang lem pus se kua manama ma kandau pu ju ma kandau pu lem tumey nu'uañ y pus kauk kiajay.